Thaəauchka harkna kaəkadan nglawa paədagharka yauwe paəgharchka yauwe kaka varəa saka kaka dagafta kara kaka fcka kara kaka tag kfe tgichka kfe manimanne akilka kaka zarizadan ngwihe ngbainagha chaka wusa hazbainagha kada baka duksa agchama wusava baya ska hahazudka manske hahazudkamanske wayakgharkihane kanai titaghnada zakdafza kwakwara ngolamchaka zala knischagh ha damakihaka hazbainagha kakada da zdafa guksache aska ndav gole ausika kurwai chka kakada mbaldu ske chugheəamba kihakna nava daidaya nikna kwarwud kwara ngulam hiəa vjarha maniwha goliba dgharwa navanacha auwuda gole usa dgharwa kada kwailda kuəa ndachanda wirda ngaldar nglavnda kada ngulfid ngulfda kada kalidkal sagchanda wida ngalndar nglavda dghaughuwa usa dgharwa nasanana kwarakikwar wuda zəa laə manka chachamka man la. a inasan gamnana maniwa hazga baighannda ai zgharghamda gole awaəandriga baighannda zanda gole aghəassamda ndvazazaz zamda ghəas gole ka. ana ana bighblamdak manske todaviya azvi sawa kaghda tgari kfe kaghda pəari yauwa daghda mankumida kume bainagha nguwihe kaghda tgarsag fke to damfiche juda luwa dgharwaha vaəika ala vaəika dakara vaəika pana aska chaku manne kakadaka sghasagda luwa. Ka ka de war nef ske sugune wargahr chika ne a milch kane ka juwa da ak ubelle shire, ka'a shire da ak deghare chine alle ka de inaye, degu bir nega, nay vara. Mafa wwe ka e da chegedi ke maga huwe kala da paghuw ff gagava mimma a warnanif kaghe ska az bay haghane gha saghaya, dad gh nagha saghaya, a magu ne gure ske a paden tigh gure yuwe mbufa man sala zar della zuguna ah dadheshire, zardill kagha ah bay ghnagha ai game dagharwa, deghau ghusa, ai ni na kuwar manda kuwara hala zugure juwa ff ske juwa ff kaide juwaff kaide juwaff kaida ha haha kurgri kurwde in day gir day mandva, hapandvgha thire baya zugure nga thire he hap gur hapavel mandva ki za manda de hapand gurgle thire an hina luwa va, mbad gha da mbdgha zamani, zaman vaha mbadghi tama, wde manva maniv ha ai za'a la'a chka baya, dai, dai ne a dade to, mani manda la'e vassa nga dadghamanda de way ndr wayira, a baye ghamamd da way ndr wayva de thaparte a thachi luwa a zegure nich la'a aze guvu ni ch sku man guri ghe? Kiha ba ha, kuch-kuch he de k'digh k'da dad ghewa ha de k'dighe k'da baye ghewa n chikine ha ka'e chigaba de juwa da man ske juwa chafa dad he shire zga baye ghe shire a ma akwi rive chaga dad ghesire ze bayeghe shire a maguw ne ske komai da komai ai ka'a kiha k'na ne va ske augha deghu ghuwa, ne va ske, ske hi e gur, hia wde ha'a zugure, ha'a zure mamu ha ba, manchr, thire ga baya zugure, nga manda hpandgure thir va, maguel chigare, gerer chiquere azudfa ka chigure ka'a da gatta-gatta dagh gune ka'a de ba gor ba gwasgirt vtre ka'a hai titghna da njagrofe kach gur da gatt-gatta dagh gure dvoke shina higur hi a mande a zmanda, shi ne dagh manda a vjir ha un zad, za gun vine-rive

To kaka da kle, ka hiya che da ghuwalile, kaka kle kal dagho ka ta vnet ka lewa, to, ju daga wde nga ske ma'a ff fet gwe he va zu de ka wde ɗaga, degi cheede ka wde da pagh tighe de ankavire, paghetigle wde ankavire juwa chka da klewara ha gile mbasu kup chka cha mbaha de ɗva wde iyuwa rek mata ama guwl ke'e ka'e juwa da mbahu mbahe mi enje chine to nga ku'e ghang va dolle ghana mbohu, mbaha fte kuire to, aiya ai game, a mbhe ghe we da kuwar ghe gule, a mbehe ghe manwe chka da kuwara ai game dogh ga mine use nishe guava a thagha ghika uselilinge nishe gluwa niva na cha kuwargh kuwara ha gule nike miken guske nik hi'e na na ne kuwarwde ba neva gamnana chka hi de az zal chka da kuwara mimmine a tege del ka kde che aska ndava a mbal du ka ku'e a mbah degher kamie nje bi ka kaka njadu nja da kaka da njadu njada mbasi che kupe ghenaghe che, ku zuwa tas ghuw nga ku tas thi'e kaka deza liki zud da manna, ai gama dagharuwa a hiet ka ghane a mini mine to, ki ha cha giɗa, ka gur da giɗa, ka gur ju va'e lave, vaa daghar ka lave de, kafenghar ka lave chka ka ka da saku dwe, a ka da suk du va bi ka deviye ka gur da uche, ucha za vjraha chka nga vjr chka vuke gule va, ka ka de uchu ucha nagha, ai kaka ghr de gid, ka guar de ju man wasse, wasa betbete minimwa a deghe Fiche, kan yu na ɗe taɗa we taɗa gule kada hujoje chka a sau sige che deviye ai gami a chka kaka de keth dakarra kuth daghar ka dakarra ka ka da yeh loɗe, da nhak veghar nla dakarra che kaɗe tata anna luwa chka ka sai de sege achka a to paɗ yu hgla guwa, high dagatha nagu che nughlewasha, zah gula a gvida kaha zai gelle manthra, te kaliyagha ne, ai game maniu saka da kwara minime a sawe yechi gule ka glar da china ngwehe, a juwa sale da nghwehe chaha, a juwa kagha nghwhegh nagha, ka gur da chiha chiha chka ka ka da chaha rata gh nahe che, chahi ke vata ta kalyaghe savije yuva ta de taɗawi yu bazavaka, nga vat che ficha va kade wura ta'a waya ke dege miche tohi ka doguya tughi chka duguwa, aficha vate che a fiche duguya, aficha vate che a ficha duguya-shire ai kaka da ɗakav gha duguya che akavaghe deguye che a kaka da tu da wasse, inja kwile, aga yu de taɗe wi taɗa ndiye va qogh ska da hernya kurta tkwa yu che da taɗa waya minimina a mbasnika inji guhe chka, to, julo che yu da taɗa wiya ke deg miche ka ka da daɗ dogiwiya ka ka da ju njev deguiya grink a megule degwiye he ngh che ai tamma wi cheghe ka ke da ɗed rata ka ka da nje vate az mta yu du tadawaya-mbluwe Njeve chka rate gh naghe che ka gila, ka gi'a-ka gi'a ka ka da ju degna gule ka ka da ju thal yogha a sau till fi'a, ka ka da thal yogha ke tha da thal yogha, tuhi ka pegharu ka ratha an yoghe nan che fida da'u da chka alla, tuhi ka ya nda ra chka gule aimm ka ngre mbe k'da juwa chka ngthu-ntha ke all ghewalla k'da va'a, thilika ba liyida balyida, doglode-doglode gham nda, to, kaka da dem da baza, kaka da baza k da tefi fika k'da pagh tihi chka balyida che, nchk da sau sage che mta vage ai gamee, ai wede manghe gule nayi kill'e chka suki ka mage, ngyeku ka, suki ku dalanga, nga niva ka ka tugu tage alla nchle ne nga tasne va, nga magi va, nay kinai a ze mbe kaka de tgaya keka da tha'u tha'a all chka lamchika, nchike ne, manda, a shirer mnda nga damuwa ghanda na va az mnda, ka nda manu man thra chenu, ndikine ske juwa mbe, ki ha zan skagh ba? Nchkanau a ski na kwar mndau the juwa mndate doglode, doglode klewara ki kuwar mondau tamnau, to vjraha chka gida ka ka da k'ja-k'ja vjrha chka, diɗa nai vjr chka k'nau kaka tar negha vjr chhkau, kaka partripar vegha, kaka ghuv'a tri ghuwala zanna.